Izy ty ndraika zany a raha sy de hitako fa fiheverako le casse-noix zany a mety hoe <hesitation> <noise> <hesitation> famakiàna vivin-draha jiaby le ohatra hoe hamaky a- hamaky vina voambarika zaho a de ampiasaiko, ohatra hoe mety ohatra hoe raha roy mitambatra izy io na ohatra hoe raha roy mifa- mifampipaika de vaky le raha tianao ho vakiana aminanjy.